Neɗɗo mo mi ɓuri yiɗuki, kanko woni gooto nder ardiiɓe leydi Sawt Afrika, mo laatake neɗɗo mo neɗɗaaku ngidɗo yimɓe, kanko woni fuu kabduɗo mo ɓamti daraja yimɓeeji lesdi Sawt Afrika.